Na nka kuu ye nchikutu naá xi orre lo nda lakua'ai ya á, te lo livi lajnɨjna'ai i'i ɨ́ɨ́n ye lo kua'a naá, ɨ́ɨ́n ye lo yé kua'a naá te, ɨ́ɨ́n ye lo ña kua'a naá te naá lajinijna'ai lakaka inuu jna'a nkai tuku ye kuelo kichi kuui te kujnuni-inii.